व्यक्तित्व विकास में कला के कोई भूमिका रहत। होही ओकर में जानकारी तो नहीं है। लेकिन कला हमर पढ़ाई में एक विषय रहते। जेकर में हमन पढ़ाई कर सकत ही ग्यारवी से। और जानकारी अर्जित कर सकत ही।